to non " e e e e" biri fulbenon kuwa "ku e biri dulbe" damafulbe ndun an ndiri bhe kude e demalentare ganshi nde abinan <hesitation> "e e e ndu e ndu yam'" doma fulbe e mbe egurumbe njaha ndo mbhe njaha to mbe nduri mbe egga mbe pa'a ndo kadinbo mbe njaha mbe ndurambe ndon tokki mari <hesitation> abinan " yam ya abinan ye" mari ndungu fu mari ngene keccee mari ndur ngolto ndon dabba en tokki dabbaji e ndun yaha e ndun ndurambawo ndon mbowon ndemalndon ma won ndemalndun waddi ndun nyahai wobbe lattai mota yai gesenjaha ndemwobbe e kodde yahirtawobbe ngabbo to kekejiwobbe mbo ngab to abinan tokkoto ngabbo ti mbamdinjaha ngese njaha to ndun yahi gese ton bhondun yaha ndun wodi mbalo bhendun wadai mbalendun alai " geg geg gelle" abinan gellendun hauti sosai nder hota ton gese ton ndun hota ndun wada ga mbaldi ton ndun wala dagafuddaki aurehar ndun himma tattara ki ampani ngese ngaba go'oto edun wala geseto gese bo nton ndun hebhai to hetai ndiyam wodi belimbeli mbo dama na musamman wodi ndi gomnati irtingodde bo jamare kawai wattangoddi nder ngesa munni sai wara irtaemari dogimirgolsai irta ndiyam to ndon entare ndiyam dan entare waddato doginirgol waddisai jippitoro ndiyam entare nder ngesa mako to don sai yaha deppo pellel ngel yari atawa toh <hesitation> abinan "mba ba ba" bha mbale tati naji ndi magidanci en kenanndi kauti a bacci mabbe e iyalu en mabbe mbe kauti mbekowa entare pellel ndeppotoamma nder ndema gaurigauri mbondi hauti mba'eri, muri, masardi, nyebbe, biriji, entare ka'ejinyawanci ndo "komin komin" ndemata kenan minon fulbembawo don bho <hesitation> abinan njon ndun warti ndun ndon rema har ndun waddi wuddiri mazzamanndun nden rema ridito ndun fu ndun hopkishago yeso nyamuki nyeso leddindun heuti hardou nama ri ndi mbangal gal futo njon wodi ndema mbe shinkafa ma pellel ngelmarori ke nanto ndun fu ndum abinanmgomnati ndon wara e hokka jamare shawara dou yanayi ndemalton ndun wada ga mbhedduki <hesitation> abinan yanayi ndemal ngal ndum remata kenanto mbawo ndonnon a biri fulbembawo denma wodi kadin mbondun ndon njangandun njangi ndun nden he mba "kugel kugel" ngomnatiatawai wobbe e njanginawobbe njanginai makarantawobbe "njahai wobbe njahai" kude asibiti wobbe njahai kude local governmentto ndo fu entare yanki amin minon biri fulbeto wala "ku kugal" kamngal sembe kam fu wala ngal ndum alimbo njon nde ndon wari nde hunde wartiri zamanndun ndalayi kugal hun nde nde balurewaddi nden ma ndun ndalayi nde njonndun ndon wadi ga huki ko iri ngaleto minon min ndon ngi'a ndun cigaba e hoje aminngan nane <hesitation> la um abinan ma saroje amin ndon hokka min habar lokaci ndun wari ndun tiggi primary a birito yadake ndun wari ndun waddi baccel mada ma sai kadato ngel wonnosai ndara baccel mada ngel nafataayi kota kota mber nde magel wandesai kokka ngelndun yaragel ndun naddagel makarantaamma toyi neddondarti ndon ndoti ndon ndoti saroje mun enko ndun naddi mbefu mbe kuwaisai ndun wi'a ndun ha nyun ndilla ngesa ndun nadda ta ndun makarantato e ninnon ma sai ndi fa'a makaranta nga <hesitation> gan kodoitaki ndun abinanbacci ndaro njanga ndumndum wadda na on abinci ndun hokka onndun hokka on uniformto fuda non noddayi e ndun nyaha e ndun njanga ndonto amma njon ndum warti zaman zamanuru ndum firlitaketo sai ndun warti njon kowamaraja'ake dou njangir de sara kenan toh entare njangirde ndemuhammadiyyadaidai gorgododama biri fulbe ndun andi kota inaa tawai njagirde tokandu witadenjangirde alluwahi kenanun tawai ndun <hesitation> malamjo ndun wadda nai ndun bacci ba bacci hamsin, arba'in, talatinbacci ndin njahai ndi tenoya leddetobe tenoyi leddembe ngadda njemma sai ndun hubba nyiteto nyite nge hange hokkata kowa no njangirtato biri fulbe on andi anguware njada fu a tawai njangirde "nde nde" toka kenannjangirde Muhammadiyyato to ndun ummitake njemmakadinbo edun njula fajirindun ummi nai bacci malamjo ummi nai bacci mo ndun wada ga njandeto weti kam bho bacci ndillaito bacci to nyami abinci mbimbindi njahi koshisai wobbe ndillai ngese wobbe bho ndun ndal dai ndun a yogolto ndo fundon ndun kude abinan biri fulbe ndun ndon huwa ngal sosai ndama "kodun wa ko ndu wadda" "njande nasara ma ndun tawi ndun ndon njanga njande alluwa sosai ndun ndon njogide njude ndiddi ndinjande alluwa sosai ngan wala wuri ngo njata a tawayi alaramma enngoddo abinan to adake ummake sai malam <hesitation> ba bacci sappo ni'i sai ndun wi'a amma fa'usai ndun hemditan ma ba njaha gellengodde sai njaha ngada ka njoddoda e bacci ndinngadon ka njande tonto ndofu ndundon wadadumto njon ndun wartiabinan zaman zamanuru ndedu firliti ndonto njande nden ma ayi njon njangirde ndenmaleddeden ndede ngartindun wadi ka fe'i fe'in kidenjon ta ngabbi baule ndosai towa nde ndon labi solwal leddebellema ongarai kubbon " je jemma"njon sai ndun warti kadinbo solaji ndi zamankudoji entare haske nageto jon hanji warti ndun wadi nga tiggan ki njangirde nden to ayi ndun fu ndun cigaba ndun hebito nane ndun andadito ndifu ndi ngari warti hanjun won zaman waddi dumwai komi fu zaman waddai dumto zaman waddi ndum hanjumbongam dama saroji am ndon hokkai min habar majumgan midon hiso wodi mama amin ndon hokka min habar lokaci ndum <hesitation> wadi baruwal nga'aldaga konan bapparu yaruki dukkua mbi non baturejo goddo wari tau mbe gese a ndeppindon hokka mbe habarnyandere wondesai on wodi lawol ndum wattandogel nyabboto ashe hambe mbe ndon ngadi ka wakki ndun iri layiyel ngele ahse ndun koltawal nganganbaruwalto hirata eh weta sai ndun wari ndum yi ndum hokki ndaga kona bapparu yaruki dukku baruwalwari ndun pe'igalto sai min ngadi ga wakki mamaki ashe nda baturejo ndokku ndo nasaraje <hesitation> nyandere wonde won lawol ndun watta edum wara edum tokkoto nda ndun tabbiti hanjum mato nane ndun anda ndum